Mahakasiky e grille pain koa zasy a, izy io machine kidy izy io, fagnasiava mofo, ampidirinao amign'ao mofo, ndre malemy izy refa tratrin'igny amign'ao da mia-mahery da mikarepoky gn'aniany sady mafana be da tena mafana.